په جنوبی کوریا کی د کوشنیانو لومړۍ کلیزه ځانګړی اهمیت لري او خاص مراسم ورته نیول کېږي. خلګ دمشرانو ډیراحترام کوی او حتاد مشرانو مخکې خوراک نکوی د کار په ځایونو کې د مشرانو احترام ډېر مهم ګڼل کېږي، او همیشه باید په درناوي خبرې وسی په عام ډول خلک د کور ته د بوټو سره نه ننوزی او بوټونه دباندی کاږی